<…> <Kôkôrikôo>Zaho aloha tena mihevitsy, fa ñy pingouins añatiny ñy karazam-boro satria roze mitily manahaky voro o, mana volombolo manahaky ñy voro o, zay ñy ieverako androzy tokony ho añatiny ñy karazam-boro<...>.